Magnana toetra maro dauphin. Izy intelligent, mahay raha. Ave izy tsy mihignana olo ary magnavotra olo aby ataony. Izy ka afaka magname fifaliana olo agnatina cirque.